x̱iꞌk nak pchoꞌx or lëꞌ lëꞌma kudu lën refri o biꞌltsa ikedzu bos xkisa, skedzu mas tson tson dze, kwlandrna bos xkedz mas ti xman biꞌltsa tsuwu lën nis, x̱iꞌk nak yap lëꞌkga xkedzda yap nc̲h̲oꞌb, tibaga tson mbidz lëꞌ yap ngudzla c̲h̲ak. <noise>